Ufërigo, náfá wël ací weende, ufërigo kowí uyëlan wí pëndoor ñaan oko cum. Uncí untab bakank bënjúŋar bëmpurësir pëleempëna wël. Bañaan ţí untab bëmpurësir pëleempëna wël, kon njá bëmpurësir pëleempëna wël. Bayá kanëm banjá banëmatir pur bunjúŋar usëmen kanëm uwala inëm intëb. Iluŋ bandí kanjeej ileegum kanţú dí use, inëmaţ bá ambandí kanjeej kanţú ţí ufërigo uncí dël. Bañaan ţí untab baŋal pënjuwáabin mëndáami mëlik bëyëlan kanjee mël bunkanţú dí ufërigo pënjuwáabëţin. Bakáaţ jule dí banjulaţ bíkí, bíkí mëwole bíkí mëlik mënjuwáab bíkí ngëlas tú ufërigo kanţënkun bëkël, bundoona pënjule bëkël pur pënká bëţ koowí mee bunkáñaŋara. Ufërigo uleemp wël adëmb. Koowí náfánir bañaan adëmb ţí fërigo.